أكيد، بكاء الأطفال-الأطفال يبكون وأنا نايم، ما أقدر أنام. يسوون لي إزعاج وكذا، وأحيانا صوت نباح الكلاب في الشوارع يسوون إزعاج وايد. يجوا الكلاب في الشوارع، يركدون، يتخانقون مع بعض، القطط تتهاوش مع بعض، ويسوون لي إزعاج كبير جدا-جدا-جدا، ما أحبه.